यन च नमक कु तो नमक कु कम इस्तेमाल किया जाण चैन खाण बनान मा और दूसरा मा क्या चि की जिथा फ्रूट तुम खोला ना तो सॉल्ट कु इन्टेक अपना आप ही कम होजुलू